ætlar að hefja undirbúning að aðskilnaði ríkis og kirkju á næsta ári ráðherra segir að aukin krafa sé í samfélaginu um sjálfstæði trúfélaga fyrrum stríðsherra sem kallaður er tortímandinn hlaut í dag þyngsta dóm sem

hefur kveðið upp hann stjórnaði hreyfingu uppreisnarmanna sem framdi fjöldamorð í Austur Kongó Akureyrarbær hefur enn ekki fundið varanlega

lausn í húsnæðismálum fólks með fíkni og geðsjúkdóma hús sem bærinn keypti í fyrra brann í vikunni en ástand þess var mjög slæmt ferðaáætlanir um hundrað og áttatíu þúsund farþega raskast í tveggja daga verkfalli

sem hófst í gærkvöld frekari aðgerðir eru boðaðar náist ekki samningar um helgina mangó papaya og fleiri framandi ávextir gætu orðið útflutningsvara frá

Íslandi gangi hugmyndir fjárfesta um risavaxið gróðurhús í Ölfusi eftir verkefnið er háð því að það takist að útvega raforku setja af stað vinnu á næsta ári til þess að undirbúa aðskilnað ríkis og kirkju stjórnmálaflokka á Alþingi er hlynntur aðskilnaði það er sífellt meiri krafa um sjálfstæði trúfélaga og

í íslensku samfélagi og við höfum auðvitað verið að stíga skref í þessa átt og ég held að það sé óhjákvæmilegt að halda því áfram nú er í meðferð þingsins þingsályktunartillaga

nokkurra þingmanna úr stjórnarandstöðu og Vinstri grænum um fullan aðskilnað ríkis og kirkju Áslaug vill ekki svara því hvort hún muni styðja þessa tillögu í nýrri umsögn biskups Íslands

að þjóðkirkjan

sem önnur trúfélög

þar sem kirkjan hafi afhent ríki

árið nítján hundruð og sjö hafi hún ekki fjárhagslegt bolmagn til að sinna

sínu sem boðberi kristinnar trúar

ekki forgangsmál kirkjunnar að viðhalda

við ríkisvaldið en skoðum nánar þessi tengsl þau eru í raun tvíþætt annars vegar lagaleg en til að mynda er ákvæði í stjórnarskrá um að lúterska kirkjan skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og ríkisvaldið skuli styðja

hana og vernda hins vegar eru tengslin fjárhagsleg því ríkisvaldið veitir þjóðkirkjunni árlegt fjárframlag samkvæmt svokölluðu kirkjujarðasamkomulagi sem tók gildi árið nítján hundruð níutíu og átta í því fólst uppgjör á eignum sem kirkjan afhenti ríkinu árið nítján hundruð og sjö og ríkið varð formlegur eigandi nær allra kirkjujarða á móti skuldbatt ríkið sig til að greiða biskupum og prestum laun heildarframlag ríkisins til kirkjunnar nemur um þremur milljörðum árlega en hver er þeir flokkar sem hafa það á stefnuskrá sinni að

og kirkju eru Sjálfstæðisflokkurinn

og Flokkur fólksins hafa ekki gefið það upp eru einhver áform hjá ríkisstjórninni um að koma með frumvarp á þessu kjörtímabili um aðskilnað ríkis og kirkju þeir samningar

sem gerðir voru í september voru mjög stórt skref í þá átt það er mikilvægt að

því sé fylgt eftir svo framkvæmd þeirra samninga gangi vel þegar þeir eiga að taka gildi nú um áramót og síðan hef ég hug á því í framhaldinu

að fara að vinna með kirkjunni hver næstu skref verða og horfa til framtíðar í þeim efnum var í morgun dæmdur í þrjátíu ára fangelsi þetta er þyngsti dómur sem

í Haag hefur kveðið upp ntaganda sem gjarnan var kallaður tortímandinn gaf sig fram í sendiráði Bandaríkjanna í Rúanda fyrir sex árum og var framseldur þaðan til Haag fyrr á árinu var hann sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í átján ákæruliðum samkvæmt dómnum stjórnaði hann hreyfingu uppreisnarmanna sem frömdu fjölda glæpa í blóðugum átökum á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú í Austur Kongó

skipulagði og fyrirskipaði árásir nauðganir og fjöldamorð ásamt því að hneppa stúlkur í kynlífsánauð og nota börn í herþjónustu Akureyrarbæ hefur enn ekki tekist að útvega fólki með fíkni og geðsjúkdóma varanlegt heimili fólkinu hefur

verið komið fyrir víðs vegar um bæinn í húsum sem eru sum í mjög vondu ásigkomulagi formaður velferðarráðs bæjarins segir mikilvægt að finna húsnæði innan íbúðarhverfa fyrir tveimur árum tilkynntu bæjaryfirvöld að þau hygðust setja upp smáhýsi á iðnaðarlóð við sjóinn sem húsnæði fyrir heimilislausa og fólk með fjölþættan vanda sú hugmynd var harðlega gagnrýnd og svo slegin af ári síðar var lagt til að koma fyrir í nýju íbúðahverfi sunnan Naustahverfis íbúar mótmæltu þeim áformum meðal annars í fjölmiðlum og sögðust ekki vilja að ógæfufólk byggi innan um börnin þeirra þá hætti bærinn við það fólkinu hefur verið komið fyrir í hinu og þessu húsnæði víðs vegar um bæinn en húsið við Sandgerðisbót sem brann aðfaranótt miðvikudagsins er eitt þeirra bærinn keypti húsið í fyrra en í framtíðarskipulagi er gert ráð fyrir íbúabyggð á lóðinni er þetta húsnæði boðlegt undir svona starfsemi það var mat starfsmanna velferðarsviðs að þetta væri íbúðarhæft en auðvitað ekki sérhæft fyrir einstaklinga sem eru með fjölþættan vanda Heimir segir stöðu fólks með fjölþættan vanda á Akureyri í ágætum farvegi það megi þó alltaf gera betur við þurfum auðvitað að finna þessum einstaklingum

húsnæði viðunandi húsnæði í íbúðahverfum eða þar sem þau getað lifað lífi eins og aðrir íbúar á Akureyri þeir eiga rétt á að að búa

hér á Akureyri eins og aðrir íbúar og jaðarsetning og annað ég er ekki hrifinn af því þannig að kannski ég bara nýti tækifærið og höfði til Akureyringa

að við viljum og ég vonast til þess að við viljum flest búa þannig samfélag að þar geta allir búið um hundrað og áttatíu þúsund farþegar hafa orðið fyrir skakkaföllum vegna tveggja daga verkfalls flugfreyja og flugþjóna hjá

frekari verkföll eru í undirbúningi

hefur staðið mánuðum saman verkalýðsfélagið krefst hærri launa og að þeir sem séu í hlutastarfi fái betri möguleika á að komast í fullt starf hefur hins vegar ekki viðurkennt rétt verkalýðsfélagsins til samninga og kærði því

í vil og því hófst verkfallið á miðnætti að þýskum tíma í gærkvöld alls voru þrettán hundruð flugferðir felldar niður sem hafði engar viðræður fara fram í kjaradeilunni fyrr en um helgina og því verður verkfallið út morgundaginn og mögulega er ekki allt búið enn

í ár verði svipuð og í fyrra þrátt fyrir spár um samdrátt í efnahagslífinu Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er í Kringlunni þar sem jólavertíðin hófst formlega það er sannarlega margt um manninn hvernig er hljóð í kaupmönnum ljómandi gott

vitni í málaferlunum gegn Donald Trump segja að Bandaríkjastjórn hafi gefið til kynna að Úkraínu yrði ekki veitt

yrði látinn sæta rannsókn Trump neitar þessu staðfastlega vitnaleiðslur fyrir opnum tjöldum hefjast í næstu viku forseta Úkraínu að rannsaka

í tengslum við störf sonar hans hjá olíufélagi í Úkraínu slíkt væri lögbrot afrit af símtali forsetanna bendir í þessa átt en Trump hefur neitað sök yfirheyrslur hafa staðið yfir fyrir luktum dyrum síðustu vikur en tveir vitnisburðir

Sondland sem var Bandaríkjanna gagnvart Evrópusambandinu sagðist hafa sagt aðstoðarmanni forseta Úkraínu að hernaðaraðstoðin kæmi líklega ekki nema að yfirlýsing kæmi um að taka á spillingu hann hafði reyndar áður ekki kannast við neitt slíkt William

sem var sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu

hann hefði skilið það þannig að Bandaríkjamenn hygðust halda fjármagni til hernaðaraðstoðar eftir þangað til yrði rannsakaður Trump hafnaði því enn á ný í gærkvöld að hafa beitt slíkum aðferðum og stuðningsmenn hans hafa gagnrýnt þátt uppljóstrarans segir þetta hins vegar styðja og hefur boðað yfirheyrslur í næstu viku fyrir opnum tjöldum

í samfélaginu þótt fólk eigi eftir að missa vinnuna segir yfirmaður hjá Marel forsætisráðherra vonast til að geta kynnt aðgerðaáætlun á næsta ári næstu tuttugu árin meðal annars talaði framkvæmdastjóri

um framtíðarsýn fyrirtækisins við ætlum bara að vera áfram í fremstu röð í sjávarútvegi á heimsvísu við erum búin að ákveða það og framkvæmdastjóri hjá

Marel fjallaði um síaukna vélmennavæðingu í iðnaði og áhrif hennar á störf í sjávarútvegi

fólk mun missa vinnuna ég held við getum bara talað opinskátt um það og það er í rauninni bara almennt

í heiminum hefur þau áhrif og við erum ekkert undanskilin hér heima þó að við séum lítið eyland störfum í fiskvinnslu og við veiðar hefur reyndar fækkað á síðustu áratugum meðal annars vegna vélvæðingar forsætisráðherra skipaði nefnd til að fjalla um fjórðu iðnbyltinguna og niðurstöðurnar sem voru kynntar á árinu voru að uppbrot og verulegar breytingar á vinnumarkaði væru í vændum ráðherrann segir að nú sé verið að skipuleggja aðgerðir ég vonast til þess að þessi aðgerðaáætlun líti dagsins ljós á

komandi ári og það skiptir auðvitað máli að stjórnvöld og vinnumarkaðurinn allur sé tilbúinn í til að takast á við þessar miklu breytingar þetta mun gerast þetta er í rauninni bara spurning hverjir eru það sem sjá fyrir og eru tilbúnir að takast á við þetta og horfa á þetta sem tækifæri þetta er ekki bölspá það er í rauninni bara lykilatriðið

í þessu sko Halldór Grönvold aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands segir að breytingin megi ekki gerast bara á forsendum tækninnar eða

fyrirtækjanna heldur þurfi að líta til áhrifa á samfélög og fólkið sem er í störfum sem hverfa mögulega sé menntun og félagsleg úrræði lykill að því að takast á við breytingarnar þannig að allir fái að njóta stórtónleikar verða í

Hörpu í kvöld með Víkingi Heiðari Ólafssyni píanóleikara og Sinfóníuhljómsveit Íslands tónleikarnir eru upphitun fyrir tónleikaferð Sinfóníunnar til Þýskalands og Austurríkis síðar

í þessum mánuði Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður er í Hörpu já hópur fjárfesta hefur tryggt sér lóð í Ölfusi undir risavaxið gróðurhús þar sem ætlunin er að rækta tómata og papriku auk framandi ávaxta á borð við mangó og

papaya verkefnið er háð því að það takist að tryggja raforku til starfseminnar sem yrði einstök á landsvísu það er á þessu svæði hérna rétt vestur af Þorlákshöfn sem forsvarsmenn

farm hyggja á stórfellda ræktun ávaxta og grænmetis hér er nóg af plássi og ekki veitir af því áætlað er að gróðurhúsið verði hvorki meira né minna en fimm hundruð þúsund fermetrar að stærð bæjarstjórn Ölfuss og fjárfestahópurinn Paradise farms skrifuðu í vikunni undir viljayfirlýsingu um að

fái lóð undir sérstaklega stórt gróðurhús eins og það er orðað í fundagerð bæjarstjórnar það eru engar ýkjur því í fyrsta áfanga er áætlað að gróðurhúsið verði tíu hektarar eða verður þetta til að byrja með verður áherslan lögð á ræktun hefðbundins grænmetis á borð við tómata og papriku en svo er horft til öllu meira framandi afurða

við í papaya og mangó sem að verður væntanlega í næsta skrefi mér þótti það nú algjörlega galin hugmynd þegar að þessir ágætu einstaklingar komu

við mig fyrir um átta mánuðum síðan en eftir því sem við skoðuðum þetta meira er þetta alveg kostur eins og ég segi ég held að Ísland geti orðið leiðandi á þessum markaði því við erum nú eitt af fáum ríkjum í Evrópu sem státum af vatni drykkjarvatni grunnurinn að þessu þar sem þessar afurðir eru í raun og veru níutíu til níutíu og fimm prósent vatn næsta skref er að tryggja orku fyrir ylræktarverið orkuþörfin er umtalsverð því markmiðið er að framleiða fimm þúsund tonn af grænmeti í fyrstu lotu í fyrsta fasa erum við að tala um þrjátíu megavött og síðan þurfum við að fjórfalda það þannig að væntanlega erum við að tala um einhver hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu megavött ekki bara

að vera til staðar heldur þarf einnig að finna leiðir til að flytja hana í Ölfusið og hún þarf

að vera á viðráðanlegu verði ef það tekst er ætlunin að hefja starfsemi eftir tvö ár

að fjörutíu ár eru liðin frá því hún lenti í tveimur flugslysum á Mosfellsheiði saman daginn hún segist vera afar þakklát

réði sig í vinnu á Íslandi í eitt ár ásamt Maríu vinkonu sinni þær ætluðu heim til Finnlands fyrir jólin en viku áður bauðst þeim að fara útsýnisflug í lítilli sem franskur vinur þeirra

félagi hans frá Nýja Sjálandi kom með

klukkutíma síðar lenti þyrla varnarliðsins en áhöfnin vildi ekki hreyfa við þeim þremur sem voru mest slösuð og tók því aðeins

hún kom svo til baka með tvo lækna þá

tókst að losa sig af börunum og þegar hún skeið út sá hún ungur maður Skúli Karlsson sýndi snarræði þegar hann drap á hreyflinum og kom í veg fyrir sprengingu í þyrlunni

sjúkrahúsvist og endurhæfingu komst hún aftur til Finnlands Óttar Sveinsson hefur skráð frásögnina og af því tilefni ákvað

sækja Ísland

Emil Hallfreðsson er ekki valinn að þessu sinni og Aron Einar Gunnarsson og Jóhann Berg Guðmundsson eru enn meiddir Arnar Davíð Jónsson varð annan daginn í röð í öðru sæti á

árangur hans síðustu daga er einsdæmi í íslenskri keilu og Aron Kristjánsson segir tíma sinn sem landsliðsþjálfari Barein í handbolta hafa verið lærdómsríkan liðið tryggði sér

ætlar að hefja undirbúning að aðskilnaði ríkis og kirkju á næsta ári ráðherra segir að aukin krafa sé í samfélaginu um sjálfstæði trúfélaga fyrrum stríðsherra sem kallaður er tortímandinn hlaut í dag þyngsta dóm sem

hefur kveðið upp hann stjórnaði hreyfingu uppreisnarmanna sem framdi fjöldamorð í Austur Kongó Akureyrarbær hefur enn ekki fundið varanlega lausn í húsnæðismálum fólks með fíkni og geðsjúkdóma hús sem bærinn keypti

í fyrra brann í vikunni en ástand þess var mjög slæmt ferðaáætlanir um hundrað og áttatíu þúsund farþega raskast í tveggja daga verkfalli

Lufthansa sem hófst í gærkvöld frekari aðgerðir eru boðaðar náist ekki samningar um helgina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

á rúv punktur is en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl við segjum þetta gott að sinni veriði sæl